Omashongo ataalela ounyuni okuli mahapu nee okutumbulapo ashike imwepo ongaashi oita ili pokati ka russia noshilongo sha ukraine oyo yaetifa omahalakanifepo eenele oshoyo oukali nawa wovanhu natango osha etifa ondado yomahooli iye pombada unene ngaashi mu africa shaashi unene oita oyo ili pokati koilongo yopavali oyo yaetifa hamumbala omalandifilo omahooli aye pombada natango omuna ondjala mounyuni otamuulike natango muna ondjala omuna natango omuloka inauwana odula ita iloko oshikukuta oshaninga shihapu nonande ngeno odula itameke okuloka efimbo limwe oholihange ngoo ava valonga vapulula vakuna ohakukala kuna oluteni oinima otaifipo komutenya iyaa oshayela kutya ngee tashiya kombinga yomashongo natango okwa taalela omumbwe yomeva shaashi paife omumbwe nayo yomeva oyaninga ihapu kakuna vali omuloka muwa ngaashi kwali kuna omiloka nale omashongo okwaninga unene mahapu okukala kapuna omeva nonande vamwe ota vakendabala ngoo shili okukala vakufa omeva moikweyo nomeendungu oshiidjuu okukala twamona omeva shaashi omeva paife okwaya nao moule Nomashongo makwao awedwapo ongaashi okuhena oilonga ovanyasha unene ngaashi menenedu la africa ava vamana vadjala omanguwo ndee kavenasha oilong eendjapo odili ashike momaumbo ndee kavena kutya otavalongo peni ava vena oilonga ndee oilonga ei vena kaishi yeedjapo davo nonande velilongela omaifano ayooloka ohekelihanga talongo neifano layooloka taka kala talongo ndee tekelihaluka talongo mokafitola kokulandifa oikulya nonande odjapo yaye okwiikwete oshayela kutya omashongo ngoo nee amwepo oo eli ataalela ounyuni paife noshoyo natango omashongo anyika omikifi dayooloka tadi holoka efimbo limwe nokuli kadina nomapango eshi epango talikeya otali hange nale ovanhu valoloka ngaashi omukifi waliko wocolona natango omukifi natango wepulu leendjima omashongo aa taulike kutya kapena ewako tali dulu okukala laholoka efimbo limwe meendelelo nonande oinima ile omayakulo eshi taikeya anyika ounamiti ohaekeya taahange nale ovanhu vakwatwa komikifi odo twoo odo